Itu emi enyene mme usuñ udia awak, mme udia emi mme itu emi esidiade, imesinyene afiak efere imenyene ekpan nkukwo, imenyene edikana ikọñ imeyene ọtọ ọtọ oro k'usañ k'usuñ mode odu, ọtọ mmoro mmodu ọtọ ebrehe mmodo dente ekpañ nkukwo oro naña esañade enam ekpañ nkukwo oeo edi nka ukọbukhọde ebide ọ ofo ededep ebibe udusọbọ ubife oro uma afo okpok e kidaha idaha naña idukde fin ubọk afo emen e ndin esin ndin ọtuk utuk uma afo akpani e obok akpani obok akpani obok ukpani e ubok uma afo ọduk ikọd ndin enyem nkakwọ idighe se okud se okud nkukwa o udukuda mm'ata nkukwọ esidade nte <hesitation> mkpoñ simeka mkpọñ mmakara eda mme nkukwọ nsie oro edisi esi esi, esie nkene nkeñe ekie ekanade esi oro ebup e echop e, ebup e, ebup e, ebup e ebup e, ebup e uma udọñ bifo afo otu ubupe uma mfi k'idak nsie Oro edep ata adin ata adin awake edep ọbu edep mme mkpo emi udade utem e önyuñ ọdiọnọ k'inyenem item e uma enyañ edire k'ikani utem e uma. enyañ edire k'ikañ ana abara esin ikañ mfan utem e unyiñ using ini emi afo ọdiọñọ de ke d ebid etem e ọsuk atabi esie, isim ini emi afo ọdiọñọde ke e ebid enyañ edine k'ikañ utem e using ini emi ediọñọde ke ebid afo etemede Nye afia efene esida ebid eda etem eda bia edisọbọ bia usọbọ bia Oro uma etem bia Oro k'ikañ utem bia Oro k'ikañ utem bia Oro k'ikañ bia Oro idimem afo ada udañ ekpo emen eyin udañ edi ekim bia Oro esin etin bia Oro tutu etim bia Oro tutu etim bia Oro tutu, bia Oro idikaba de usuñ afo esi esin ke nainai emen enim umen unim afo emen ndin ebid Oro afo okopokde do emen etem utem e uma usọbọ e uma afo emen ndi emen ndi emen ada Anam efere bia Oro ndodo anam esibe nko eke afo unade unam afia efere Oro ndodo ada aban afia efere Oro edia edo edo Akira. Edkan ikọñ naña esaña etem esikan ikọñ edi note uka ukated ikọñ siak ikọñ nnyin tired ikọñ mi ke etu afo edited unim uted unim afo ọyọk e uyọk uma unim afo enyem mkpo efere emi udade ubọk efere Oro ndo de edikpere idem mfo Anam e ama unam e uma afo ada ndin usuñ iwa asaña ekpere e enye edi edikan ikọñ udia emi itu enyenede edi Oro.